Kam macha ka ekpawada ira nbua chi voko voko ttara akwohngi song a pamann ke etzam-e mbi madaa adan chi mommosi achi voko voko ma momo ofobhanne mo ogbu wa du hamin etzam ndonk iyam pa ogbb immi ofonna da paa nndhe piri me mpaa bipuyit edokbu mbakk mbaak daak be bipuyirt nwa ozubua okko piri k’ohohun mo zwuha be aboki bipuyit mo houk mo ha kekpa mo ohap me ekpa mo ozubua mo chayi. mo chayi for ttonni attan mo zu buo kanng mo kanng bipuyit mo ozubua kwu k’ohohm anna aze epuya aza piri ke epuya mada afonbua aza piri dok ffot so bipuyit akari fott. Su odan-chama da aka ejibu affonbu asa piri bhe zimo agbugha kwu mo obong asa kaam immi dap akwoungi song che be ma azimma bhumma ogba wani em dap nnki na muo bipuyirt mache epuya wonder kka giwi arok anna pyi ndokbua be owobu bipuyir nnzimi rawa eduwi but we epuya wonder macha ika nna ma inni dok akwoungi song ting nndok-e <hesitation> nndi ndawa che be aka womamm ke nku dawa anna edowi eko ma bipuyir ezimi raya eduwi domamm ifin ika-nnag mo okwu omo hamm okwu oham odim kwaam eyanna pirowi ma be parrt e’chinna k’ohohum nnda ndok-a. Edawi domona nndoku si che bipuyit nn’ uwa che bipuyit edamm ennang annong paam be achi-ocha ttoku mando ke man omosi, momosi achi-wuwott cha momo chi be dammie annong etteme owuribe mandoko ede achi effa ka va ahamna ohok oham. effa-a ohok oham fott-a ohok oo ejibe kaffotta chi ocha ttouk a bhap me ma adop okwu kaffa simona tewott ka ekpenwa ma ewett aka mq epuya wo ekka assa ajib ka fott odak-o tla hamma bong-ottoka bong-ottonk danni ochattouk a chi a bhap me ewott maya cho ka fott ka jibwa.